Ny laoky tsotra teña tiako da fia, fia endasiñy. Sasana eky fia, kikisa eky aloha ny kirany da avy teo sasana; diovy da ala tsinaiñy da asia sira. Da endasy amin'ny menaky amin'izay da atao mendy mendy soa, ao aza matsiro!